Tuchi ndakenro tenro kuan ñaduu kaninero tuu, ndudente ini ho kenru tundute yuu nduve ndavaru tunduve chi kneru tuu nduchin nduu, teyuve <noise> este chio ya'á kuiján nunu chikandiro ndunuu ajo chichikoro tuchi ján kua yatuu kenró ndu ditá.